न्îन्ग्स्र नि न्ôनि प्रए बिरत् बर अवस् पिग सिन्ê, होर्तोबै, कुम्त्सुगोम् एसे न्îन्ग्सिर लसिल सिन्ê नन्ग्लैल एज कलैल एजे लसिल से कलम्लै। भिओहै बोइब्ê कत्सिकलेव् मन्छितैê, कोतुगदै तैê, उन्जुग सिन्ê, न्îन्ग्सिर बिदि हलै हपै कलम्बै तब, मदित् हन हनोन्गो न्îन्ग्सिर जुन्ग्, मदित् हन हनोन्गो बिओहै। न्îन्ग्सिर जुदिबिजिन कलम्बै तैêब जुन्ग् फुलिस् कोम्प्लेन्तिन् अन्गिन् जुन्ग्ê। भकिअ न्îन्ग्सिर सनन् लदे बिनि उनोहै मजगन्, बिनि कोन्छिको इन्त्सेस, उन्खैन बिनि प्रेम जन्ग्, बिनि प्रेम जन्ग् कि न्îन्ग्सिर दने सिदि ज तननै त। होर है अरम्से उन्जु नैन् तकैस्ê, न्îन्ग्सिनि दव्रो कलम्बै तनैन् तकैनुन्ग। होर ओहै जुबत् गज्रि खनैê नन्ग्लैनेको, न्îन्ग्सिर गिजर् मन्छितैê, लसिल सिन्ê, कव्बोगो सोल्व् कलम्नल, बिलेकु हलै हपै कलम् नन्ग, गौ सिर्ब जन् नन्ग। न्îन्ग्सिनि कोथुग तैप रौब गज्रि इम्पेक् गल्êê, बिनि तकैनुन्ग गिजन्ग् हैê, लसिल सिन्ê, कछिब गज्रि सननै होनैप रुकोहै दन् थोद्ê।